نفظل <hesitation> ناخو هدايا في عيد ميلادي على خاطر تحمل الهدية تحمل قيمة عاطفية وشخصية أكثر من الفلوس، خاطر هي باش تعكس التفكير نتاع الشخص اللي يقدمها لك <hesitation> حاجات كيما نقولو سيمبوليك يعني يبينلك قديش هو مهتم بيك، وبالطبيعة الهدية تحسسك بالاهتمام أكثر أما الفلوس لا خاطرها ما تحملش حتى معنى.